Ta'ayiɗe a fadda hurema daga ndambaa koh pewol, arannii ta yaru ndiyam peuɗam, ta yaru kankara, taboo yiwu be ndiyam peudam. Adinga naftirgo be ndiyam ngulɗam kullum ha yarugo be yiwaki